الطبف الي بسويه في مسابقة الطبخ بيكون من غير تفكير البرياني، البرياني اللي أسويه ولا أحسن شيف يسويه، وأعتقد انه بيفوز بسبب كمية البهارات والطريقة إلي أسوي فيها والورقيات الخنينة غلي احطها في البرياني صعب على أحد يقلدها ومحد يقدر أصلا يضبطها. وكل اللي جربه عجبه من الصغير للكبير ماشاءالله.